אול רקם צפרא סתה, חמסה ו שבעין תסעין, תלאתה ו רבעין, תנים או סתין, תאני רקם צפרא שבעה סתה ו תלאתין, אחד או שבעין, רבעין תמניה ו שבעין, האדי מוג'רד אקרים ו המיה ו לקין בפשכל מג'רבי, כחאל לה כנתי קתיעט לשי אחד ולה קתסג'ל אלקונטאקט.